matakala ni ko ladder beh do naftira beh mai ha va'ugo pellel a wawata a va'a ko bana va'ugo do leggal ko do mahdi ko do hunde fere bedo naftira beh mai ha pirowol ha natugo pirowol fuu